Feni osht ni pajisje që përdorë ajrin e nxehtë për me i terr floktë. E lidhë ën rrymë edhe kur e dhezë feni fillon me fry nxehtë përmes një gryke. Edhe kur ajri nxehtë kalon n'flokë, lagshtia avullohet edhe floktë terren.